Portugal pegua reta jaeko jaereta yepe jou jae ma jegätu supe jae marisco jare sabores intenso jeiko jegätuyae supe vacalao, sardina asada jare caldo verde jae jokua jaereta jouvano jare jaereta ma jou jare jouvi vino ndie omboyea reta vino oporto jare jaereta yepe ma jokopegua reta jou kua omboyea reve jokua ndie